الشخص الأكثر تأثيرا في حياتي هو أبي كان تأثيره جيد علي لأنه كان دائما ما يوصيني بأن أكون مستقيما و أهتم بالدراسة.